достар таңғы шоуды әрі қарай жалғастырамыз және бізде дәл қазір құттықтаймыз айдары
құттықтаймыз
біз қазір нөмірді терудеміз
ыыы қазір біз хабарласып ы бір жанды туған күнімен құттықтайтын боламыз
бірақ енді оның алдында құттықтамас бұрын бір әзілдесеміз
өте қызық әзіл болайын деп тұр
себебі ол кісі өзі ы жаңағы дәрігер
ал күте тұрайық
алло қымбат әпше сәлеметсіз бе
сәлеметсіз бе қалыңыз қалай жақсы
әпке мен сіздің номеріңізді мамаңыз бахытхан ағаға берген екен сол звондап тұрмын да срочно бір нәрсе болып жатыр мына жақта
жеңгем сізді акушер гинеколог деді ғой жеңгем толғағы келіп сөйтіватыр да қазір ағам кетіп қалған ғой жұмысқа
и айқалап жатыр да не істеймін мен толғағы келіп қалған сияқты
қалай көмектессем болады не істесем болады айтыңызшы
ы білмеймін
білмегенде алғашқы көмек көрсету керек па не істейміз скорый ешқайсысы келмей жатыр әлі
айқайлап жатыр не істерімді білмей жатырмын енді
скорый шақырыңыз скорый шақырдым ғой ешқайсысы келмей жатыр енді
білмеймін енді айқайлап жатыр жан дауысы шығып жатыр ана жақта
скорый тосыңыз
енді тосқанда енді мен не істеймін енді қазір енді айқайлап ана жақта ойбай деп ойбайлап жатыр ғой енді басқа амалым жоқ қой енді
скорыйға бағана жарты сағат бұрын звондағанмын әлі келген жоқ
әйеліңізге айтыңыз шыдасын деп айтыңыз
әйелім емес қой жеңгем ғой а жеңгеңізге айтыңыз шыдасын деп айтыңыз
енді шыдаған кезде енді қалай шыда деп айтпаймын ғой айқайлап жатыр ғой ана жақта не істеймін
шыдасын деп айтыңыз шыдасын деп
енді шыдағанда енді қалай көмектесемін мен енді ана жақта айқайлап жатыр ғой
массаж жасаңыз
і қалай жасайды оны
белін сипап массаж жасаңыз
жеңгем қалай сипаймын мен енді бір бүйтіп желпіп тұру керек па мүмкін бүйтіп
ыыы ыстық су дайындау керек па не істеу керек енді
желпіп тұрыңыз беліне массаж жасаңыз су ішкізіңіз
су қандай су беру керек ы суық су обычный жылы су бере беру керек иә
обычный су бере беріңіз іхі
сосын не дайындап қояйын енді жаңағы скорый келгенше енді бір бірден әуіп деп
сумкасын дайындап қойыңыз сумкасын партнерский сумкасын
партнерский ол қандай сумка ол
ана тревожный чемоданчигін дайындап қойыңыз
тревожный чемоданчик мен білмейді екенмін оның ішінде не болады ол
ол а сумке дайындап қою керек па бинт пинт бірнәселерін дайындап жаңағындай мақта дегендей
жоқ ана киімдерін саласыз
кимідерін іхі қандай киімдерін салайын
өзінің киімдерін жеке киімдерін
одан баланың киімдерін салып қоясыз
ойбай әпше баланың киімдері жоқ қой бізде

енді басқа не істейін енді ана жақта айқайлап жатыр мен далаға шығып кеттім енді сізге звондау үшін мына жақта
скорый келеді қазір айқайламасын деп айтыңыз шыдасын
енді қымбат ханым айтты ғой енді сізді көмектеседі деп енді шыдағанда шыда десем ол қазір айқайлайды ғой маған керісінше
бірнәрсе істе деп жатыр ғой енді мен не істеймін енді
жүрсін массаж жасасын допқа отырсын
жүре алмайды вообще
ау жүре алмайды

жатыр ы айқайлап жаңағындай
а деп жаңағындай
ондайды көрмегенмін ғой жасым өзі жиырма бірде не істерімді білмей жатырмын енді ана кісі айқайлап
ағама звондасам онікі сөндірулі ғой жаңағы енді карантин деп вахтыға кеткен ғой атырауда
иә сонымен не істерімді білмеймін енді сөйтіп бахытжан ағаға звондадым
бахытжан аға сіздің мамаңызға звондап жаңағы акушер гинеколог табыңыз дегеннен кейін
сөйтіп енді больницаға звондасам олар әлі жоқ
енді не істерімді білмей жатырмын енді ана кинодан көрген бір суымды дайындап қойдым жылы суды
болды басқа ештеңе бөлмесіне де кіре алмаймын енді ұят қой енді
қалай кіріп не істеймін деп соны
ойлап жатырмын енді түк етпейді тосыңыз
тосқанда енді бала қалай дүниеге келіп жатыр ғой енді ол
і қалай тосам енді
тоқсанда енді тосыңыз қазір скорый келеді
скорый да сөйтіватыр ғой енді сөйтіп айтқанына жарты сағат болды ғой енді не істеймін енді
келеді қазір скорый келеді
сол уайымдап отырмын мына жерде не істерімді білмей уайымдамаңыз
қазір келеді скорый
сол не істеймін не істесем болады деп отырмын сол
скорый келеді қазір тосыңыз кішкене
енді ондай болмаған ғой отырғанмын сол
тұңғыштары ғой енді ағамның сол не істерімді білмей отырмын
қуаныш қой енді сол қуаныш болғаннан кейін кішкене
анандай і көңілім босап бір андай не істерімді білмей жатырмын
енді адамның қолынан келмегені бір қызық екен ше мынау карантин де бәле болды ғой бір
жарайды тосыңыз кішкене
тосайық басқа не істейін сөмкесін дайындап қояйын сосын не дайындап қояйын енді
сөмкесін дайындап қойыңыз суын дайындап қойыңыз заттарын дайынап қойыңыз жеке заттарын болды
анау жаңа краннан су бере берейін ба анау баклашкамен су қалай су беру керек
білмеймін да ғой енді ол айқалап жатыр суды қалай ішеді енді
терлеп сөйтіп жатыр да енді айқалап жаңағы жан дауысы шығып енді
үйде екеуіміз ғана болғанбыз ғой сол анау мен студентпін сол
келіп үйде жатқанмын ғой тосыңыздар
скорый тосқан кезде ол ы шыда десе шыдайды ма кәдімгідей
иә шыдасын кішкене шыдасын
шыдасын ба ааа
ііі қымбат сіздің туған күніңіз екен ғой бүгін
иә туған күніңізбен
рахмет туған күніңізбен құттықтаймыз сізді
рахмет жеңгем келіп қалған сияқты
қымбат ы жаңа жасыңыз құтты болсын
бұл құттықтаймыз айдары жұлдыз фм радиосы сізбен әзілдескен рахмет
енді қымбат ханым сіз де қызықсыз енді қиналып тұрған кезде осындай жағдайлар болды ма мысалға
үйде жаңағындай а деп туысқандарда болсын бір жақын адамдарда
жоқ әлі ондай кездескен жоқ
кездескен жоқ па
сіз сондай сабырлы сабырлы екенсіз кәдімгідей
үйреніп қалдыңыз ба әлде осындай жағдайларға үйреніп қалдық уже
бәрібір дейсіз ба
жақсы қымбат жаңа жасыңыз құтты болсын бізге әзілдесіңіздерші деп тапсырыс берген әпкеңіз нұргүл болатын мхм аха
сізді өте қатты жақсы көретінін жеткізуде жаңа жасы туған күні құтты болсын дейді
өте қатты сағындым жаным жаңа жасыңмен туған күніңмен деп осылай тілектерді білдіріп біз арқылы жеткізген еді аман болыңыз
құтты болсын туған күніңіз аха сау болыңыз туған күніңізбен тағы да мхм жақсы іхі
мә жаник өлдім мен мына жақта бар ғой
енді мен енді не істерімді білмедім енді
сол елдің бәрі әртіссің деді ғой сізге керемет болды деп жатыр
шын айтамын жаник шынымен де
өзім де босанып жібере сақтадым ғой құрсын
мына жақта отырып мен айқайлай алмадым рас айтамын
мен айтқанмын ақбибіге айқайла деп
әдейі наушник ой жаңағы микрофонды былай қойып өзім ары отырып дайын отырғанмын
сосын сіздің түріңізге қарап одан кейін ана апайдың әңгімесін естіп мен ана жерде айқайламай қалдым жай ғана күліп отырдым сосын
ертең айқайлайтын уақытың келеді ақбибиі масқара не істейсің сол кезде сен
енді ол кезде ауырып тұрғаннан кейін амалсыздан айқалайтын шығарсың енді
білмеймін не болатынын
сол сәтке түсіп көру керек еді саған айқайлап
енді құдай қаласа ііі күйеуге шығып жатсам
шығасың ғой енді құдай қаласа иә
жақсы ендеше жалғастырамыз достар ы бұл таңғы шоу жұлдыз фмде
ыыы бүгінгі тақырыпқа оралайық мхм
тақырыбымызды тағы да қайталап өтейін біздің жаңадан қосылған тыңдармандарымызға
бір жыл бұрынғы сіз және бүгінгі сіз яғни қандай өзгерістер болды бір жылдың ішінде
ыыы сол жайлы хаттарыңызды вконтакте әлеуметтік желісіндегі жұлдыз фм ресми топ парақшасына не болмаса инстаграмда жұлдыз нүкте фм